Bueno janaj naa rii naa jixim panaa awismaal pues peet naa pues peet natina naa lo ke es naa josq'iim awiib' janaj después reh re' nachapam la xi'b'al naa naajosq'iim ajaloom onteera ya sea reh janaj mismo o wila ch'ahqon kotaq ixoqiib' pues reh kotaq kak'uun va reh nkitinsaa kak'uun y después nkijix pan kismaal y nkiye'ka laa lo ke es la wila ch'ajqon nkikoj kotaq crema reh pan kijaloom reh kiro'ka wula va y reh k'ojak riij nriwii' ya sea la rak'uun o ya sea janaj mismo como imaas o laa ke es la ixoqiib' taqee' va la'koon pue wila k'eh winaq kii' ki'oo re' naq pan ki'oo tz'ajwa qa y naq ki'oo tz'ajwa qa pues ki'tina cha y onteera nkik'am ka kotaq kak'uun n'oo kitz'aj kitziyaaq y pues nkijix cha pan kijaloom va lo ke es re're nkamaj mas ke todo la reh najosq'iim mas ke todo pan reh ajaloom reh awismaal je' xniq'ar tii ya sea reh janaj o pues reh qaqak'uun taqee' pues re' taqee' quxqelal nkijix pan kijaloom reh kiro'ka wila kiwila reh onteera la familia